नै शहर मा सार्वजनिक स्थल मा उपयोग कनू कुने हमथे शहर की जानकारी हूणी चैदा। आनलाइन खोच कनी चैंदा जू वखा लोग हुवाला ऊ थै पुछण चैदा। आनलाइन मैप भी दिखण चैद। फिर रोजवेज परिवहन औफिस मा समय सारणी दिखण चैंद। आनलाइन भी सब देख सकदा। पूरी डिटेल्स जानकारी बाद ही। बुक कै सकदा ।